Кӯдакон аз хурдани якчанд намуд ғиззоҳо даст мекашанд. Барои одат додани оҳно аввал бояд худи волидайн он хӯрокро бихуранд. Баъдан он хӯрокро бояд бо хӯроки дустдоштааш пешниҳод кунем. Инчунин бояд хӯрокро шавқовар ва зебо оро диҳем. Ва боз худи кӯдак дар пӯхтани он хӯрок иштирок кунад.